سؤالين مهمين هما: "شنوّة أكثر حاجة تحبها في حياتك؟" و"شنوّة أكبر تحدي واجهته وكيف تعاملت معاه؟". هالسؤالين يعطيوك فكرة على اهتمامات الشخص وطريقة تفكيره، وشنوّة القيم اللي يؤمن بها.